यि दुनिया मे बहुत तौरतरीकाके आदमी सब मिलेला । आ विभिन्न आदमी सब, विभिन्न जातजाती के भेष भुषा धर्म जातिके आदमी सब रहेला । ऊ अनुसारसे सब आदमी के भषो फरक रहेला जौनो ठाउँमे ऊ आदमी ज्यबा ऊ आदमी सबके फरक फरक तौरतरीका रही बोलेके चलनचल्तीके त उहे अनुसार सब भाषा सिकला जरुरी भी त नैरवे लेकिन जौन जौन भाषा आवश्यक बा अपन समूह मे अपन ठाउँमे ऊ भाषा सिक्क के चाहि । भाषा एक प्रकृया वा एक अर्का के बात जात <hesitation> आदान प्रदान करेके बात चित बुझेके खातिर भाषा बुझेके परेर या पढेको परैए । ऐकरा खातिर आदमी सब यूनिभरसिटीमे नाम लिखाके पर सकेला आ ऊ ओकरा वापत सटिफिकेट लेसकेला काहिकी भाषा अखुनता के जमाना मे बहुत जरूरी चिज होगेल बा काहेकी कौनो देश मे जयबा ओकर भाषाके जरुरी अपने आप परेला । नेपाल के आदमी सब कोरिया जापान जानेला त ऊ सब भाषा परके पास करोलाके वाद ऊ सब जा सकेला उहे से सबसे पहिला भाषा जाने के परी । भाष नजन्नालासे त बहुत <hesitation> आदन प्रदान प्रकृया सब मे बहुत मुस्किल होवेला जिवन यापन करेके लागि उहे से केमरो जाबा ओकर भाषा बुझके तब बुझके बोली चल्ली के ढङ्ग रहे तब तयार करेके परैए न त मुस्किल हाजावेला भाषाके कारण से केमरो जाएको ओएके, खेले ओहेला यतने बा ।